amman ka jebu gaure yi ka nigyabu pogoni yi chei tu mo sai twii ne ba yominoyo yakundi pina yi gaure kama sar min toh kalemin kin toh kanigyi adaya dai ko dono yangyi ma nigya yir rimai ko ba koku ma am pikinku kapin ma shegun gachi ba yir rimai a'a yir rimai yir rimai kam yirri mai ka bai ninduwai buri no riwei rima moma ma riwai rima amman ba kobu ka ar pukingu bako ko mirgulai chika ko pisun wuna yitina ma yrrimai ninduwai burii kuma ma riwei rima don ma che wei che don tunuwa tina tinuwa tina tinuwa tina tina jyina jyina tina jyin jyina ma chegu ma somma ma somma perodon yir rimai yir rimai tina don wunu wunu ya tino ba koku ner che kin ga pin age yi riwe rima ba ko piyau kama amni ma jor dikan gi ma kigiwai nigu yir rima ma ma ri wai jor dikangi don ma kwe wuna nigu yitu ya kuni don banuwei buri jimnuwei gwasi toh mwamwa cheuto toh toh gachi don pero don kama kwei yir ikangyi som ma ma simno sai tok ma suwa towuna tina yir rima ru towuna tina yir wini du tina tai cha tikangi ar ba bamun buri ma ma yapui shegu chei ma ma pusu pisu ma sugu ma sugu asom ma a pisu merma che min toh yoko yingoye sai ma sinsei tog tibak ba chiyo tikan gi don chin ko yito don mo gyaa dimai ma nugu yir rimai ma jyan dwii mama basai kama ko nerwukan ge ba ma riwai burmadon gyan dimai ko ba kwara chikko yito nuguwei yir rima mwasi ma riwei pino mwasi ko mo jyan dwii mai ma yoko yito masi manugu iri mwasi manuguwai yir rimai ba wai woyi tingyi apingu bawai ma chemin bari ma ri rima ba ko amirgu lamo ma ma puwei ma jyiga ir no ba nigya yir rimai ma riya ba kokama ko tikingi a pikan gu sai ma chemin gashi ba mm mm yo yir rimai amma adaya ma kundin ma yir rimai twii adaya kundi amma kayitone kullum mere mmapoisu mer ya yir rima ru mm a gwalla ko dono yagi ma niga yir rimama a kwalla ko ka ma ammin pikanku kapin ma chekin gachi ba mm mm ma cemin yir rimai a yirimai kam yir rimai ka bai nin duwai buri ma riwai rima amman ba kopu ka ner ar pukun ku ba koba ko a miringu lai chika ko ko shika fisin wuna yito ma yir rimai nin duwai buri makwe kuma ma riwei rima don kuma ma chewei chei don ma chewei min tinuu wa tina tinnuwa tina tinuuwa tina machewemin tin jyina jyina machegu ma som ma ma chegu ma som ma perodon yir rimai yir rimai tina don wunu wunu ya tino